Adima adio po adio emaria, dighe ku adio di aboh r'ophalabaal ologhi ratol ghan loor esi di omoom obumoony m'arigheel ku k'oboh ni, oker, opughel obile oogb r'miim okerogh iba opughol rimiim mo amuphe pho diphe ku adigeeny adio di torobo oye r'abaal ghan ni ologhi loor esi di mo marr ephumpu obumoony ku mem di omar obumoony pho po pho ologhi ooniim pho, ologhi ode pho, ologhi atorobo oye pho r'abaal ghen ni ku awe pho okerugh iba opulugh. Ko sa ni ken riidien oleeghi okooghi akikia ra arimiim anmariir omoorogh suor alephiri anmuny okerr oomo awe pho okar opughol miim mo amuphe pho loor esi torobo oye pho ologhi abaal mo omoom obumoony m'arigheel buniin k'otol a esi ujal adughul otu iboh pho ipe pho buniin ko tooli oogh asi dughul oboh iboh pho ipe pho tu tu adipugh obumoony ekar. Dipugh obumoony pho m'egbar, ko magh oye, edighi di obumoomy pho adighi olephiri oony, ko magh ni oye di ka tu adun, ku mo odun ku inoh pho ebice emigh pa ku obile ni oker, omilogh oogb rimiim upughol, torobo oye ologhi pho abaal awe di ophomoghian nyinȧ di odighi ani buo ehma pho ko bile otu obile oboh aani idipho abupher pho awe pho ro boh bȯ, ode pho ana, ode oony pho omar bo asuph miim, aagbo rimiim ango buen obua bo eekeela ekpisi pho ku oru bo. diphe ku adi odi torobo oye olugh pho r'abaal ghan opo ku adio di <hesitation> ologhi ekool, ologhi ehma pho r'abaal ghan mọ omoom oye marigheel, adiphe ku adio iboh, adio ophalabaal oloyhi adio iba adio opeleghu. adio omilugh, adio di ikaraph ekpom ana i/io ghalamo na apham ni ikaraph ku arumom, k'edua ni diphe ku adio iboh. Ku eniin amem, mem opo pho abugbogh aburuniim pho ayoor koomuughu ho, mem opo oghi eghi pho ephen ku r'oligheel, na miini mo opughol kaikai A'kai kai pho opo ophughol bo ku opuughuom keekela ekpisi ku otu osiom ologhuru, mem mo opo poro yoor okom mogh ni ku uyapha iyoor ku yoor okiil oki ku ama idi yoor ko naghanan mo r'abem ghan mo yoor upoghoghoomi ohnu ayoor ku osighe kai kai pho opo opuughuom bo keekela ekpisiku oru osiom ologhiotu ku ologh ohnu ayoor mem ono upo yoor oghom bo. Ku a'kai kai pho opo abile akologhol aani loor ayoor ku yoor r'oboh di ogbogh oniin ayon m'ungo aani iyoor kai kai. Ku adio di erol idipho ku adio di torobo ologhi oye abaal li ghalamo ken r'obum oony loor esi a'kaikai pho mo ngo bo nyodi ku ọlọ opo ku amem di ologhi atorobo oye r'abaal ghan mem di omoom bumoomy arigheel abirini.